Ádilaḃudi mádiel, burũale moḃuu- eĵale, díli donanoo, donara temonanaami nádiel néñalenahuśeralomo, dónaera. Monañamehimenimo, nonamehe himenimo dóo nánimolom timi dodoḃo, ério, esupalĩ náelom niburũale bíḃi. Iɭeġu mem amooġo náaraleloom. Kaśe amiźia áxamizo anihaŋu kafukeniḃo níḃuloomi. Metiamooġo náorehuyen burumḃo bíḃi. Esupalĩe dóomalõe, mañaḃanazim máñaḃznahombu boretiamale nazim nareŋ moḃahalemo: híẽho, mullamo morek ahaŋudoo oriŋo. Démuru, dóo mañaḃanarẽhereŋ. Didodoḃo, dóo mufemi máñaḃanarĩheriŋ.